فتح مكة لما خش النبي -عليه الصلاة والسلام- لمكة بدون اي قتال يعني بدون اي ما يجتل حد من القريشيين. بعد يعني السنوات من الصراع بين المسلمين والقريشيين دخل النبي عليه الصلاة والسلام لمكة واعلنها فاتح فتحها و ازال يعني الاصنام متاعهم متاع المشركين او ما القريشيين وكسرهم.